हाथी एक बड़ों भार जानवर है। विशालकाय हाथी समूह में जिसे रेवे ऊका बच्चा की सुरक्षा हो जावे। समूह में रेवे तो दूसरा जानवरा से बचाव कर लेवे। सारा एक लार रेगा तो सुरक्षा हो जा। <hesitation> हाथी एक दूसरा समूह में रेगा तो मिलजुल के काम कर ले। समूह में छोटा बच्चा की भी सुरक्षा हो जावे। दूसरा जानवरा से भी सुरक्षा हो जागी।